टमाटर आधारित सॉस खुलण का बाद रेफ्रीजरेटर मा पांच से छ दिन तक ताज़ा रंदु। अगर यिमा डेरी या मांश जना जल्दी खराब होंण वाळा पदार्थ पड़ियाँ छन त यी थें तीन या चार दिन मा ही इस्तेमाल कर देंण चैन्दु।